اكيد برضه زي ما الفن ليه تأثير على المجتمع في بعض الأحيان فهو ليه تأثير سلباي. <hesitation> ممكن يحفز بعض الافراد ان هما يرتكبوا بعض الجرايم أو يعزز من سلوكيات سلبية عنديهم. <hesitation> بنلاحظ دا في مجتمعنا انتشرت ظاهرات القتل واستخدام السلاح والمخدرات والحاجات المش كويسة بسبب المسلسلات والافلام اللي بيقدموها بعض الفنانين بطريقة سلبية جدا وبتدخل للمجتمع عن طريق الافلام وعن طريق السينما والدراما. ففي بعض الحالات يمكن ان الفن يمكن استخدامه على انه اييه يعنااي <hesitation> يغطي السلوكياات دي بدل من انه هو يواجهها.